<noise> <hesitation> Samby- samby voro koa zao fomba fifandraisan'ny samby voro koa gn'andreo mifiopioka regny koa, mifiopioka reo mihirahira de am'regny koa zany message tiandreo ampitay amy namandreo koa agnatin'iregny.